Unini kiwi, ux kiwi, uni kiwi, na kua waa xetiunu de tauwana o da <hesitation> xa kana tine. Xa kani idanxa nxu xenu tubi.